Emie ayiɛyiɛ alʋni ketsika awʋ ɛɛ kɔnʋ wani ketsikâ lɛ alo awʋ avita wani yɔ ketsika lɛ anakɔnana katsi kele alʋ gɛdɛ kafʋadʋ ʋwolowʋ ayɛsɛ bʋa bi kɛmakpavita kɛsɛ kɔma bʋɛkɛ mʋa ɔmatʋ yɛla kɔnʋɛ ta wedola nekele nʋ awʋ levleni ɔɣɔli edola zibɔ kɛmakpɔ avita kɛmazɔ alevleni kemetsi eti nʋ ɛsɛ kɔkadzɔbdʋ yɛ alo ɛsɛ bʋa kʋ ɔkalɛla edola tsue ivi nʋ iti kɛmazɔ alevleni bʋa awʋ adiakp̃ani natsi kekele mɛ avitɛ akɔnakpɔ lanʋ yazɛ ibɔla kɛma yazɔ alʋka wanɩ kemetsue ivi nʋti kama nʋ ɛsɛ kɔkalɛ dʋyɛ la nʋ atani katɛkɛ lanʋ kɔnʋ. Mʋ nʋ ʋwolowʋ ayʋ ɔzɔ ayʋ une, mʋ alɛ kafɔ nazɔ nʋ alʋ yaɣa tsɔtsi alo afɔnazɔ nʋ bɔkɔnɔ dʋ ɛfʋɛdɩ kʋ ɔka ɔka kafa ka alo ɔkayazɔ alʋkawani kalʋla nʋ ɔkpɔ avita nʋ ɛfʋɛdi nʋ ʋwolowʋ ayɛsɩ kɔmakpɔdʋ nʋ ɛfʋedigbo la nɔ namʋnʋ esetʋ ayienʋ ʋwolowʋ ayu ɔlʋ namana nʋ kɔma kpɔdʋ nʋ ɛfʋɛdigbo bʋa mɛmʋ avita nʋ esiɔlʋ la atata amakʋtʋ sɛnʋ ɛfʋedigbo anakʋtʋ kpɔdʋ nʋ ɛdiɛ nɔ neyi anamkpɔdʋ yɛdi yɛdi.